मोरक्को एक अइसन देश हवे जहा के लोग इस्लाम धर्म के पालन अधिकतर करेलें। <noise> इहाँ के लोग रमजान, ईद जइसन त्योहारन के बहुत ही धूमधाम से और खुशी से मनावल पसंद करेलें। एकरे साथ साथ ए कुल त्योहारन पे <hesitation> ओह जगहि पे छुट्टियो रहल। मोरक्को के माने अक्सर कई के त्योहारन पे अपने परिवार के साथ समइ बितावल <noise> ढेर पसंद करेलें <noise> और इहे काम करे पे अपन पूरा ध्यान केंद्रित करेलें। इहाँ के लोग कऊनों भी काम करेलें, ते ओकर अच्छा <noise> बुरा हर परिणाम के <noise> कारण अपने ईश्वर के मानेलें। एकरे साथ साथ इहाँ के लोग <noise> परिवार के, अपने सम्मान के और सांति <hesitation> और शान्त स्वभाव के ढेर महत्व देलें।